niin te muistitte vielä niistä nälkävuosista siitä mikä se kevät oli silloin
- niin se oli - isävainaja sitä - kertoi että kun hän oli yhdessä talossa renkinä niin juhannusaamuna kun mentiin kirkkoon niin oli vielä Päijänteen rannoilla suuret kasat jäitä kun se oli aattopäivinä auennut että jäät oli vielä rannoilla kasassa - eivät ehtinyt sulaa ne aattopäivinä aukeni no sitten tuli täällä Suomessa mutta tämä on kyllä niitä viimeisiä nälkävuosia nämä mutta - oli Suomessa jo niin kova nälkävuosi siinä kuusi tuhatta kuusikymmentä miten se oli niin Turun hiippakunnassa kun kuoli kuusikymmentätuhatta ihmistä nälkään yksistään - kolmena vuonna oli katovuosi niin kova ja silloin oli vielä kovemmat nälkävuosi mutta sitten on aikaa taitaa olla jo kolmesataa vuotta mutta sitten tuota isävainaja joutui tänne Kassalaan tulemaan tai se oli tuolla Olkkolassakin sanoi olleensa renkinä ja sitten se joutui siinä sitten kun se äiti oli siinä palvelijana ne joutuivat naimisiin ja se tuli sitten tähän Jämsän puolelle kun se on rajalla ja - niin Torkkelin maalle tekemään metsää mökkiä jossa sitten asuivat kun köyhiä olivat kaksi köyhää meni yhteen niin sitten se oli oli vain - haikumuuri siellä sisäänlämpiävä jo seitsemän vuotta se sanovat asuneensa siinä haikupirttinä mutta sitten siihen tehtiin haiunvievä muuri kun minä olen syntynyt että minä en ole kasvanut haikupirtissä ihan ja siinä on vielä siinä Kaitalan pihassa niin suuri mahdoton koivu jossa se piti konttiaan kun tuota se teki sitä pirttiään siihen laittoi niin se piti siinä koivunoksassa sitä konttiaan ja se oli kuulemma vain semmoinen vähän niin kuin tavallinen hevosen aisapuun kokoinen silloin mutta se on kasvanut siinä että se on jo kaksi miehen syltä ympäri paksu sen oli latva katkaistu kyllä vähän että se on nyt niin kauhean leveä että se on ainakin niin kuin kymmenen metriä leveä oksien kärjestä oksien kärkeen se on niin yksinään siinä kasvanut
se jätettiin
siinä se - isävainaja oli ja äiti kuolemaansa asti siitä kyllä me isävainajan kanssa pikkupoikana me käytiin kirkossakin se kuljetti minua niin semmoisella - vilposiksi sanotaan se oli vain lauta - aisojen päällä niin kuin sontakotin aisat ja siinä laudalla sitä vain istuttiin ja sillä ajettiin se vei minuakin kirkkoon aina mutta sitten kun minä tulin isommaksi isävainaja ei enää eikä niillä semmoisilla vehkeillä enää nyt minä kuljin paljon täältä veneiden kautta kun täällä Arvajalla näissä taloissa oli niitä suuria viisisoutuja veneitä ja niihin kokoontui ihmisiä aina ja sitä käytiin melkein harva se pyhä kesällä siinä niin näissä suurissa veneissä täällä kirkolla ja niitä kulki kauheasti paljon pieniäkin veneitä ympäri täältä koko Päijänteen rantoja ja joen vartta ja sinne meni veneitä paljon kirkkorantaan mutta nyt on aika muuttunut semmoiseksi että nyt ei enää mene yhtään venettä kesällä sinne kirkkorantaan päin eikä moottoria minkäänlaista mutta lauantai-iltaisin ja pyhäisin niitä tuli vain myötäänsä monia kymmeniä tänne pitkin Päijänteen - se on kääntynyt elämä toisin päin että ei enää menekään täältä päin sinne mutta sieltä päin tulee se on käynyt sillä lailla niin jo minä sitä ihmettelen että se on mennyt niin kuin nurin
niinhän se on vähän
ja - siinä kotona mökissä se sitten sillä lailla elätti lapsensa se -- teki halmeita ja - paloja ja kasvatteli ruista ja niissä ja sai se leivän lapsilleen siinä ja on siinä vähän peltoakin kolme neljä hehtaarin alaa nyt jo kun se oli tehnyt
- se kuokki itse ne
niin ja palostakin se teki sitten kun teki paloksi ensin ja sitten siitä lähti kyntämään ja jo minäkin kotona ollessa kaksi halmetta viljelin jo itselle omaan nimeen minulla oli niitä rukiita sitten vielä kun minä tähänkin tulin silloin alkuun syödä kun täällä ei ollut leivänpuute
no kertokaapas nyt se kaskenpoltto ihan alusta asti
no ne kesällä hakattiin kaskesmetsät tuota maahan kuivamaan kaadettiin ja se kuivui siinä ja keväällä se sitten karsittiin ne oksat vähän ja sitten se --- poltettiin toi mikä paloi itsekseen ja sitten roviolla vierrettiin vankolla vetivät sitä palavaa roviota aina viertämällä eteenpäin siinäkin kotoni tykönä yksi Jussi-niminen mies sillä oli mahdoton suuri halme kun se oli jäänyt rasiksi että ei saanutkaan ensimmäisenä kesänä poltettua ja se viertämällä viersi sen kaikki sitten tuota sillä roviolla aina käänsi puita siihen palamaan ja taas ja - koukku oli semmoinen rautakoukku - seipään pitkän riu'un nenässä jolla se veti aina niitä puita eteenpäin ja viersi niitä ja poltti se se sai siitä mahdottoman hyvän rukiin sitten sen tähdenkin ei sen työ mennyt hukkaan mutta kyllä se olisi nykyajan -- miesten tehdä mahdoton homma semmoinen että - ei ne rupeaisi tekemään vaikka isäntä antaisi - ja siitä täytyi antaa isännälle kolmas osa kumminkin ja semmoisista hyvemmistä maista toinen puoli niistä rukiista niin toisen puolen sai vain sitten siitä työstään palkakseen
vähäinen oli palkka suuresta työstä
ei ne ollut kyllä se oli kovaa - ennen aikaan se elämä ihmisillä kun se sitten - kivisemmät paikat täytyi kuokkia - miehen kuokkimalla ja semmoisella kaksihaaralla kuokalla ja tasaisemmat sai hevosella sitten semmoisella pystyssä oleva ja sitä sanottiin paloauraksi jolla se raaputti sitä rikki sitä - pintaa että siihen pääsi rukiinjyvä kiinni se täytyi repiä rikki kyllä se sattui väliin menemään huonoonkin sekin että ei tullut - jos - katovuosi tuli
no milläs se sitten - varjeltiin että ei se tuli mennyt metsään
no ne pitivät semmoisia isävainajalla oli semmoinen iso vesisanko ja siinä oli semmoinen lunttu - kepin nenässä jolla se hakkasi aina sieltä reunoilta että ei se päässyt metsään tulemaan
pääsikös koskaan
kyllä niitä pääsi metsäänkin oli - isojakin kuloja väliin Hassin maallakin pääsi kerran ja siinä paloi Torkkelin maan puolelta metsää ja Hassin maan puolelta se paloi isot alat kun pääsi metsään sinne Kivivuoren maahan kuiva vuorinen maa niin eihän se siellä meinannut sammua loppu
no siinä oli varmaan kova vartioiminen
olihan siinä menivät polttamaan kahden miehen vain sitä kaskea ja päästivät sinne vuoreen valkean se palo siellä - viikkokaudet tervaskannossa se virisi aina uudestaan ja uudestaan kun saivat sammumaan niin se niistä tervaskannon juurista se rupesikin palamaan uudestaan silloin niin
no sitten niistä mallassaunoista piti kertoa
jaa niin tiedä
millä tavalla niitä maltaita tehtiin mistäs viljasta - rukiista
no rukiista ja ohristahan ne tavallisesti tekivät kyllähän ne ensin liotti vähän jyvät ja sitten idättivät saunan parvessa tai säkeissä ja - huuhtoivatkin niitä ja sitten kuumentelivat siellä ja imelsivät niitä saunassa oli laudoista tehdyt parvet semmoista se oli se ei se nyt niin iso homma ollut
kestikö se kauan se - maltaiden teko
kyllähän siinä -- kai melkein meni niin kuin viikon päivät ennen kuin ne iti ja sitten tuota imelsi ja kuivui menihän siinä monta päivää
ja sitten palvisaunat oli tehän olette oikein mestari palvaamaan
niin niitähän nyt palvataan vieläkin haikupalvissa saunoissa
oliko se ennen yleisempää kuin nykyään
jaa se haikupalvi
niin
no en minä tiedä se on vähän paikkakunnittain toisilla paikkakunnilla se on ollut kauankin käytännössä ja ei ole kaikki kaikki paikat kaikin paikoin palvattu samahan se on talkkunoidenteko -- käyttäminenkin että toisilla paikkakunnilla no ei tarvinnut talkkunoita ollenkaan ja toiset taas tuota toisilla paikkakunnilla syödään hyvin paljon eihän talkkunaa sama se on palvilihankin kanssa että ei siitä - kaikki tykkää ja toiset tykkää taas kovasti
no täällä päin on syöty kumminkin talkkunaa
kyllä kyllä teillä päin on ollut minunkin - minun ikäni ainakin talkkunaa ollut Karjalasta tuli noita siirtolaisia yksi Alahämekin niin tuota ei se syönyt talkkunoita kerran se pisti kuiviltaan niitä suuhunsa se sanoi että eihän nämä mitään syötäviä ole ei se ollut oppinut siihen ollenkaan semmoista se on kyllä se ennen vanhaan oli se elämä tykkänään toista - kaupungista tuolta merenrannasta niiden täytyi hakea minun äitini isävainaja se ajoi Turussa monta reissua talvessa ja se toi tavaraa ja myi täällä ja vei sinne toi sieltä rautaa ja rautaa ja suolat ja eihän ne paljon muuta mutta kun - kyläsepät kun ne oli maalaisilla takomassa aina kävi niin niistä raudoista kun taottiin hevosen kengät ja hevosen naulat ja kaikki takomalla ei mitään naulaa mistään kaupassa ollut eikä niitä ollut kauppoja muuta kuin kaikki täytyi seppien takoa hevosnaulat ja hevoskengät ja kirveet ja viikatteet ja kaikki kaikki mitä talossa tarvitsee niin ne sepät ne takoi ja niillä ne työt tehtiin lantatalikotkin niin siinä oli kolme piikkiä kun ne takoi laittoi rautaa ja ja sitten kaksipiikkisiäkin vain oli että oli puuhaaru ja niiden - nenään sitten pienet tumpit rautaa ja - niillä sitä lannat luotiin vain
no oliko ne kolmipiikkiset samannäköisiä kuin nykyään
no kyllä ne sama malli oli - nytkin ne - mutta ennen se oli yksi piikki keskellä ja kaksi kahden puolen että se oli se se oli jo hyvä vehje kun se kun se vain jossa ei ollut kuin - puuhaarukka ja sitten pienet - rautatumpit kärjissä kaikki ne kylän sepät täytyi takoa rautapohjarekiä niitä olikin niin vähän täällä olihan se yksi kumminkin jolla niitä Turunreissuja tehtiin mutta talousajot ajettiin ajettiin puupohjareillä vain
ai ei ollut reenpohjissakaan -
ei niitä - että - jokapäiväisissä reissä ollut muuta kuin missä - niitä pitkiä - mutta kun minun isävainaja kertoi että kun he oli Järven Juhon kanssa Kassalassa renkinä kun he teki suuret parrut veistivät tuota ja hevosilla vedättivät sitten tuota ne parrut Turkuun kovilla pakkasilla ja pyryllä ja sanoi että se oli sitten kaikki kurjin reissu mitä hän ikänään on tehnyt kun oli niin - kovat ilmat vielä kun niitä parruja hevosilla - Turkuun ei kun tuonne Porvooseen Porvooseen se ne vei ne täältä Kuhmoisten ja Jämsän rajalta ja sitten toivat sieltä rautaa ja suoloja ja mitä kaikkia - tarvitsi ei niitä paljon kahveja eihän ne kahveja ennen vanhat ihmiset käyttänyt ei kun ei ne osannut keittääkään meidän mummuvainaja kertoi että kun Tuorilassa oli maanmittarit ja niillä oli kahvia mukanaan ja ne sitten niille Tuorilan naisille antoi sen kahvitoppansa ja ne käskivät keittämään kahvia - itselleen niistä niin ne pani ne raakana pataan ja keittivät kovasti ja ne toi ne sitten lautasella pöydälle ja sanoi ei me saatu näitä pehmiämään ne sitkistyi vain ne ei osannutkaan keittää
ne oli kovia herneitä
niin eihän ne kahvia - kaupungistakaan hakenut
no olikos tupakkaa silloin oikein vanhoina aikoina
sitä kasvatettiin itse joka talossa oli tupakkia aina ja tupakkihakkuri jossa hakkasivat itse ja kyllä ne poltti ennenkin vanhat miehethän olikin kovia polttamaan sitä --- kotona kasvatettua ilmaista tupakkia ja tuluksilla iskivät valkeaan taulaan jolla ne sytytti sen piippunsa ja -- ja - hiilloksesta aina säilyttivät hiiliä että ne hiilestäkin otti valkean siihen ei oikein vanhaan aikaan ollut tulitikkuja
minkäsmoiset ne tulukset oli
se oli semmoinen rauta ja sitten - piikki oli johon ne löi aina siihen että saivat valkean ja sitten se taularippunen oli siinä että se otti siihen taulaan ne noin iski sitä
oliko se kääpää se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
Valtakalle-vainaja tuo - Liukkosen isävainaja tuon Vihtori Liukkos-vainaja isävainajalla oli vielä ne vehkeet ja se näyttikin kuinka se käy sillä minäkin täällä Nappulassakin tuo meidän Kustaakin puhui että se näytti heille kuinka ennen valkeaa otettiin ja siitä se otettiin sitten päreeseenkin siitä puhallettiin että se rupesi päreessä palamaan

no se taisi olla vaivalloisempaa kuin nykyään se tulen kanssa huushollaaminen
joo ne - peitti hiilukseen aina porolla hiilet ja sieltä ne --- pöyhi sitten ja siitä puhalsivat päreeseen se oli kyllä niillä talvella aina keinonsa oli kun - aina lämmitti huoneita niin ne sai niitä -- hiilushiiliä ja sieltä puhalsivat sitten valkeaan
minkäsmoinen se hiilus oli oli olikos ne uunit erilaisia kuin
se oli pirtin - pesän arinan edessä siinä - on se hiilus onhan ne onhan se vieläkin - nytkin tuossa meidän mutta siinä on pelti päällä siinä pesästä vetää hiilet sinne niin en minä - ole tiedä onko teidän muurissa mutta kyllä tuossa on vissiin johon hiilet pesästä -
juu on siinä semmoinen meilläkin
se se on
mutta tuota eikö siinä siinä ennen keitettykin siinä semmoisessa
no kyllä ne ennen kun ei ollut niitä helloja kun niillä oli semmoisia kolmijalkaisia pottia ja -- patoja niin ne keittikin siinä siinähän ne kotonakin pirtin - hiiluksella keittivät vain siinä siinä ne - perunapatansa kuumensivat
no silloin ei ollut nykyaikaisia kattiloita ne oli pyöreitä patoja
ei niitä ollut kuin niitä vain malmipatoja eihän kattiloita ensimmäisiä kattiloita - rupesi olemaan sitten joissakin herraspaikoissa että jotka oli kuparista tehtyjä ja ne - oli tinattuja niin kuin kahvipannutkin semmoisia oli ensimmäisiä kattiloita minä näin joissakin semmoisissa - paremmissa taloissa mutta ei niitä mökkikylissä ollut minkäänlaisia herraspaikoissa kattiloita
no seppäkö ne padatkin teki
ei kyllä ne Ruotsista ne tuotiin - enimmäkseen tänne Ruotsista ne - minunkin kotonani oli Ruotsista tuotuja patoja ne tuli Ruotsin -- Turkuun sieltä ja sieltä sitten pitkin Suomea ensimmäiset padat Ruotsistahan niitä kaikkia tuli alkunsa tänne patoja ja sahoja ja kirveitä ja kaikkea se on ennemmin kehittynyttä maata siellä on jo ennemmin tehty niitä
niin se on tämä Suomi niin kuin köyhempi maa ollut
niin niinhän on tämä on myöhempään kehittynyt
no niistä kalanpyydyksistä piti kertoa mitenkäs niitä tehtiin nekin tehtiin kai itse kotona
itsehän ne alkujaan hamppuja kasvattivat ja - niistä - kehräsivät lankoja ja kutoivat rysiä ja mertoja ja toiset pellavista ei niitä pumpulilankoja kalanpyydyksiin ollut ja sitten ne teki puusta hongista sileitä ja noita puukatiskoitakin ne teki pali kyllä ne katiskoita teki joka talossa
minkäs näköisiä ne puukatiskat oli
ne kiskoi semmoisia ohia sileitä ja ne vitsoilla nidottiin ja sitten ne oli - kierretty kaksipesäisiä siinä kiersi maalta semmoinen johtoaita sitten ja sieltä ui kalat sitten sinne
no no mitenkäs niistä kalat otettiin eihän niitä voinut nostaa
no niillä oli sitten semmoiset haavit kaksihaarainen seipään nenässä semmoinen joka oli sitten kudottu tuota langasta semmoinen iso haavi ja ne sieltä katiskan pesästä sitten naari ne haavilla ne kalat kyllä siitä - kaloja tuli ja sieltä - siitä ne isoja kaloja saikin ja hyviä väliin tuli aika hyvinkin
oliko parempia katiskoita ne kuin nykyään
ei ne oli se missä - oli semmoiset paikat että ei jäät päässyt kasaamaan niin kyllä ne kolme neljä vuotta kesti kesää
niin että ne oli siellä jään alla
niin ne niin se ne oli siellä jäät kasvoi sisään ja kyllä ne toisin paikoin missä oli niin ne aukaisi talvellakin ja ja haavivat kaloja sieltä sitten se suljettiin sileillä se reikä että ei päässyt kalat pois sieltä aina haavitessa sieltä - katiskanpesästä painettiin sileillä kiinni semmoinen parin - kolmen tuuman neljän tuuman levyinen sile siihen nielun suulle nielut niissä oli oikein ei niitä näy enää ja sitten niitä oli semmoisista seipäistä tehtyjä tokeitakin no tuolla Jämsänjoen - varsihan niitä oli - vähän matkan päästä aina semmoisia seivästokeita ja sitten tokeeksi sanottiin joihin oli rysät laitettuna toe iso rysä että se sieltä meni sinne ja kyllähän niillä oli ne otti liippuamalla ja - koukustamalla kun oikein vanhaan aikaan kun ei ollut vielä näitä oikein koukkujakaan kun ne teki katajastakin ja kuusamosta semmoisia koukkuja puusta vain ja niillä vain koukustelivat - langalla
ja niihinkin tuli kaloja mitenkäs mitenkäs se oikein se koukkuaminen tapahtui oliko se semmoista niin kuin
no ne lyhyellä lyhyellä pätkällä siihen pitkäänsiimaan - kiinnitettiin kiinni se ne niitä koukkuja aina vähän matkan päähän kun ne laski järveen mutta pitkäksi siimaksi kyllähän sitä käyttävät nytkin mutta - koukut on jo parempia ne ei ollut semmoisia kuin oikein vanhaan aikaan ne oli kun ei niitä ollut niitä koukkutehtaita ne ja ne koetti tehdä niitä itsekin sitten tuosta ennen vanhaan kun harjumiehet kuljetti noita semmoisia messinkisiä nuppineuloja ja ne teki niistä koukkuja paljon minunkin isävainajani teki minulle ongenkoukunkin - siltä kun oli semmoisia isoja - messinkisiä nuppineuloja joita - naiset käytti - tukkansa kiinnipidikkeinä
ja niillä pojat onki
niin niillä ongittiin - tuli niillä kaloja väliin mutta kalojahan olikin enemmän vesissä ei kai niitä nyt olekaan enää näissä vesissä enää mitään kaloja ole eikä niillä mitään teekään jos niitä olisikin siellä
on pahanmakuisia
hyh hyh
nousikos tästä kuhaa ennen
kyllä täällä kuhaa oli tässä vedessä kuhaa ja - muikkua ja siikaa siikoja oli näin pyydettiin siikoja meilläkin ennen tähän aikaan nyt on siianpyynti siiantulo pyyntiaika oikein alkaa
nuotalla pyydettiin sitä
verkolla ja - muikkua nuotalla ja verkolla ne pyysi muikkujakin ja - siikoja moni

ja niistä riitti myytäväksi
mutta sittenhän tuli Suomeen laki uusi kun tuota ne ennen sai keittää taloissa viinaa niillä oli viinapannut ne sai syksyn kevään keittää mutta ne väliajoiksi vietiin valtion makasiiniin mutta sitten kun oli oli se viimeinen suuri nälkävuosi kuusikymmentäkuusi niin tuli Suomeen laki uusi kiellettiin viinanpoltto Suomessa ja pyhäpäivät juomapäivinä viettämästä ja vietiin viinapannut pois ja tuli laki että ei saanutkaan keittää viinaa kun ihmisiä kuoli nälkään että ei saanut viljaa käyttää viinan keittoon isävainaja sanoi että tuli Suomeen laki uusi
no se taisi olikos se teidän isä vielä sen aikaisia että saatiin keittää viinaa
oli se nuorena poikana ja äitivainaja että he näki kun keittivät viinaa ne sai keittää syksyn kevään joka talossa viinaa kahden viikon aikana mutta ne viinapannut vietiin sitten pois ja tuli - lopetettiin se
no olikos nekin sepän tekemiä ne viinapannut
ne ne en tiedä missä kai ne oli eipähän ne niitä itse osannut - oikein tehdä - viinankeittovehkeet pillit ja vielähän ne nytkin keittää jo korvissa paljonhan sitä kuusenjuurikasta keitetään keittäähän ne vielä siellä teidän teidän maan ja Salovuoren rajalla eihän sitten kauan olekaan nytkin sitä salaa mutta ne sai sitä luvan perästä keittää ennen mutta kahdeksantoista sataa kuusikymmentäkuusi tuli semmoinen laki että se lopetettiin
varmasti sen jälkeen keitettiin paljon vielä salaa
no -- sitä on keitetty aina salapoltto ei ole loppunut koskaan ei silloinkaan aina saanut keittää mutta niillä oli se syksyn kevään se lupa että sai keittää
no Kuhmois-puolessahan tehtiin niin väkevää se sahti tai mitä kiljua se oli että
niin kyllähän ne Sysmässä ja Luhangassa sitä on tehty aina ennen kävi sysmäläiset täällä Jämsässäkin sitä päähänmenevää sahtia kaupalla minun nuorena poikana ollessani siihen asti kun ne kuukausimarkkinat oli että kun joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina oli ne markkinat niin sysmäläiset toi tänne Jämsään sahtia - tulivat myymään
no sitä ostettiin kovasti
niin kyllä no minä -- en sitä oikein sitä ole tietysti ne osti sitä mutta minä olin niin pahainen poika että en minä silloin vielä sitä oikein niin paljon ymmärtänyt siihen mitään paitsi sen että kuulin vain ja
niin
täällä täällä kävivät vain - yhteen muruunsa ne tytöt kävi keväällä - pojat syksyllä syksyllä minäkin kävin silloin oli Heikki Salenius vainaja ja Molander toinen piti ne piti vuoroin toinen piti aina toisen viikon toinen toisen viikon vuoron perään
sitä oltiin kortteeria siellä
niin minä olin Kelhän pappilassa kortteeria

no pitikö siellä oliko se niin kuin vaativampi kuin nykyään se rippikoulu että piti kovasti osata paljon osata
no ei sitä nyt niin paljon - Lyhyt - Katkismus se nyt tarvitsi osata muistaa koko lailla tyystin mutta ei Lasten Raamattukaan niin tarkkaa ollut kyllä sitä luettiin mutta en minäkään osannut sitä kaikkea ulkoa - jota Lasten Raamatuksi sanottiin - eikä katkismustakaan en minä kaikkea osannut sehän on sen tähden aika paljon siinä katkismuksessakin kyllähän ne nyt tarvitsi osata rukoukset ja - käskyt ja ne tarvitsi uskonkappaleet ne tarvitsi osata kyllähän ne käytti kaksikin kertaa ja kun ei osannut niin kyllä niitä oli toiskertaisiakin silloinkin ainakin kaksi poikaa vai kolme poikaa kumminkin oli jotka oli kävivät kahtena vuonna ja sitten niitä oli semmoisia - jota sanovat juntikkakouluksi jotka oli pidettävät erittäin kun ei ne päässyt oikein niin sitten ne laski niitä ne käyttivät sitten niitä toisia enemmän no lukusilla kyllä oli lukuläksyt ja tarvitsi lukusilla käydä ei täällä Jämsässä ollut aikuisilla lukusläksyjä mutta tuolla Kuhmoisissahan ne kuulema piti olla piti aikuisillekin - jo lukuläksyt tuota noista katkismuksestakin että ne luetti ne niitä läksyjä mutta kyllä täälläkin Jämsässä - lukuset sillä lailla oli että toi nyt niitä oli monta oli haudankaivajaa ja suntio ja sitten yksi pyhäkoulunopettaja ja pappi niitä oli monta miestä toinen luetti sisästä toinen sitten taas - ulkolukua katkismusta lukuset pidettiin sillä lailla että ei ne se niin vain niin kuin nyt - on pidetään lukuset toisella lailla tykkänään ei niillä ole kirkonkirjoja ne oli kirkonkirjat mukana niillä ja ne - nimeltään huusi joka ihmisen sieltä aina lukemaan suuri kirkonkirjakirstu oli jota joka kulki tuon suntion mukana se oli kyydittävä aina toisesta paikasta toiseen paikkaan se kirstu ja suntio papit ja lukkarit ne ajoivat omilla hevosillaan se suntio ja se kirjakirstu kyydittiin
mutta mitäs se haudankaivaja sitten teki siellä
jaa sanoinkos minä sitä - suntio ja lukkari ja pyhäkoulunopettaja se Laine kulki aina eli kiertokoulunopettaja se oli
niin
joka kulki niiden kanssa lukusilla luettamassa aina niitä sisäläksyjä ja ulkoläksyjä
no se oli tärkeämpi siihen aikaan kun ei muita kouluja ollut niin
niin sitä toiset papit oli hyvinkin --- vihaisiakin mutta eihän kaikki että tarvitsi osata

eikä paljon muita kirjoja ollut kuin virsikirja ja katkismus
ei ollut paljon muita se Lasten Raamattu oli ja sitten kyllä Uusi Testamentti se oli erikseen se Uusi Testamentti se on ollut jo kauan se oli silloinkin kun minäkin rippikoulua kävin se oli minulla rippikoulussa mukana Uuden Testamentin puoli tuosta Raamatusta niin se oli niitä oli erikseen niitä Uusia Testamentteja mutta ei niitä nykyään taida ollakaan käytännössäkään erikseen se on koko Raamattu
no eikös siinä virsikirjassa ollut vanhassa virsikirjassa jotakin muutakin tietoa kuin pelkät virret
oli jos minä haen tuota katsella vanhan - vanhoja virsikirjoja niin
voisihan sitä kohta katsella mutta
Vilkki-niminen pappi joka oli kanssa mahdoton hyvä - saarnamies kauheasti tuota se piti mahdottoman pitkiä saarnoja ne oli - tunnin mittaisia ja väliin toistakin yksi Vilkki-niminen pappi ennen ja - kyllähän Rentola oli tuota mahdoton - hyvä saarnamies ja - evankelistalainen - kaikista sillä oli niin selvä ulosanti ja tuota tulinen luonne kerran yksi kerta minä olin kirkossa kun se oli semmoinen tapa - ihmisillä ennen että kun saarna loppui niin ne lähti paljon purkamaan kirkosta pois että ihan niihin - mihin saarna loppui niistä sanoista mm ja se tuli kirkkoon semmoinen kammo kun sitten lähti - kansaa pois purkamaan niin se saarnastuolista huusi niin mahdottoman kovalla äänellä että kirkko kajahti että seis niin taukosi ne sitten ja sitten sitten se rupesi loppumaan se semmoinen kirkosta pois lähteminen oitis kun että --- loppusanoja ja - loppurukouksia ja lauluja niin ne ei enää kuunnellut ne painoi vain nuori kansa kirkosta - menemään ja sitten se rupesi loppumaan vähin erin kun se se tulistui niin kovasti se Rentola-vainaja siitä että se kun oli semmoinen herännyt pappi se puhui oikein
niitä kuunneltiin niitä saarnoja
niin - kyllä ihmisiä kävi kirkossa paljon kun tuota kun siihen aikaan kun Rentola-vainaja oli täällä kyllä se hiljaisemmaksi sitten kävi vähän kävi jälkeen päin

kyllähän Kauppinenkin oli semmoinen se herännyt pappi kyllä se - oli - hyvä sananjulistaja sekin se on enemmän lestadiolaista - uskon puolta mutta kyllä se kyllä se selitti
onkos täällä Jämsässä ennen ollut paremmin lestadiolaisia vai -
no kyllähän vanha Rasinmäki-vainaja oli ja Rantalakin vainaja vielä oli mutta ja kyllä tuo Pukkilassa Syrjälässä oli niitä kyllä täällä ja - ja Rasinmäessähän niitä oli niitä lestadiolaisten saarnoja ja tuolla oli Yläsessä Karttilassa tuolla Kuhmoisten puolella pidettiin niitä niille niille herätyskokouksia
minkäsmoisia ne oli
no jumalansanaa aina Raamatusta puhuivat ja kyllähän niissä kävin minä Yläsessä Karttilassa yhden kerran en minä muuta muista käyneeni mutta kyllä siellä oli pirtti täynnä ihmisiä ja siellä pitivät puheita niin kuin nykyäänkin pitävät noissa hengellisissä kokouksissa ei se se mitään nyt niin erikoista ihmettä ollut

no pidettiinkös teillä kotihartauksia
kyllähän ne toisin - paikoin toisissa kylissä pitivät ei kaikissa mutta aina silloin tällöin oli toisissa kotonakin toisia taloja missä pidettiin Hassissa tuolla Hassin kylällä niin siellä oli hyvin useasti ennen mutta ei siellä muissa taloissa juuri pitäneet juuri joskus siellä Salmijärvellä oli mutta Hassissa oli hyvin monet kerrat ennen sen vanhan Hassin sukuperää se oli silloin Hassissahan Hassin isäntävainaja oli tuonut tänne Hassin kylälle päin ensimmäisen Raamatunkin että siellä oli ensimmäinen Raamattukin siellä päin
kuinkas vanhaa aikaa se oli
no kai sitten jo lienee aikaa koko kaukaa ehkä sata vuotta kumminkin vähän jo toistakin toistakin lie jo kyllä minä juuri sen näin pienenä poikana sen - Aapeli-vainajan se isäntävainajan mutta sitten siinä vain - hallitsi ne tyttäret monta vuotta kyllä siinä poikakin oli mutta se kuoli uimareissulleen sinne - tuonne Hassinkoskeen jokeen siihen ja sitten siihen jäi kaksi nuorta tyttöä joita joille jäi se talo ja siinä oli toi Herttelin poikia Vihtori joka siinä hoiti sitä - miestaloutta monet vuodet ja sittenhän siihen tuli tämä Emel-vainaja joka oli nyt näiden nykyisten poikien isä se oli siinä - renkipoikana ensiksi Hassissa nuorena poikana ja siitä se meni Kassalaan ja Kassalasta se meni maanviljelyskouluun ja sitten se tuli sieltä takaisin ja sitten se tuli Hassiin isännäksi että siinä on se on niin vanha talo että siinä on jo viisitoista sukupolvea ollut ja aina on pojassa ollut isäntä paitsi se yksi kerta on ollut vävy
se on aika harvinaista että on on samalla suvulla pysynyt
on se viisitoista sukupolvea ollut
se on Kuhmoisissakin kuulemma melkein joka talossa vaihtunut nälkävuosien aikana
jaa isäntä niin kai mutta Hassista on yhden isännän viholliset tappanut pihaan viluun kun ne - piti kovassa pakkasessa alasti pihalla silloin isonvihan aikana
mitäs muuta ne teki - muistatteko te mitään kertomuksia sieltä
jaa -
isoviha
minä en minä niitä niin - en muista enää kyllähän minä niitä kuullut olen kuullut olen tuota mutta niin on unohtunut mielestä pois kyllähän ne niitä isonvihan aikaa
puhuttiinkos Toprasta mitään
kyllähän siitä jokin kasku on mutta en minä - muista oikein sitä miten se on kyllähän ne - isonvihan aikaan niitä tekivät semmoisia piilopaikkoja ihmiset joihin ne vei kalleuksiaan ja viljojaankin että - joitakin joissakin -- isävainaja puhui että niitä - niistä täällä järvien rannoilla on jäänyt semmoisia nimiäkin sitten että niin kuin Venäjälahti ja sitten Jauholahti ja semmoiset että että niissä oli niiden vieneet - niiltä vihollisilta kun silloin isonvihan aikaan kun ne ryösti ja veivät ihmisiltä kaikki niin piti --- ja Hassin maalla - Aittokankaaksi sanotaan siellä oli semmoinen aittakin johon oli hakattu hirsien hirteen semmoisia --- lootia peitetty että se oli hirren värinen ja siellä oli niiden sitten kalleimpia sormuksia ja mitä hänen pitivät siellä niissä hirsien sisässä piilossa se oli tehty vain salalaatikko hirren sisään
ajatella
kyllä minä niitä kuullut olen paljonkin mutta ne on unohtunut mielestä pois eihän ne pysy joitakin puhui jäänyt
ne taisi siellä Hassin kylällä käydä ja mellastella ne
kyllä kai ne kyllähän niitä ennen ryöstivät ja kulkivat

se on tämä Arvajan puoli taitaa olla uudempaa kyläkuntaa kuin se Hassin puoli
no ei suinkaan se niin paljon ole mutta kyllä kai se vähän on ne pitäisi olla veljekset tullut täältä Alhosta sillä se on Alhon kylää jotka tekivät ne Lehmälän ja Arvajan talon ja - se Arvajan talohan olikin nimeltään Aatamila ja Lehmälä oli Eerikkilä ja ne on niiden miesten nimeltä jotka ne on tullut ne talot tekee mutta olisiko ne sitten vanhempia se Hassi ja Kassala ne on kuulemma yhtä aikaa ruvettu tekemään tullut asukkaat niihin että se on niin isot pinta-alat - iso pinta-ala tässä Hassin kylässäkin siinä oli kaksi tuhatta hehtaarinalaa maata siitähän on tehty sitten viisi taloa ne on aina mennyt tekemään ne oli torppanimillä ihan ensiksikin alkuaan aina niistä että se on ollut niin kuin samaa sukua että siitä on aina mennyt tyttäriä ja poikia niihin toisiin taloihin levinnyt siitä ja Hassikin oli niin pikkuinen ensin vain alkujaan että ei ollut kuin kaksi lehmää ja yksi hevonen ja kaksi lammasta siinä Hassin talossa mutta se oli niin suuri pinta-ala että se Syrjävuoresta tuli tänne Myyräjärveen - sieltä Lahnasillasta Syrjäjärveen ja Myyräjärvestä sitten Kapalokoskeen siinä pitäisi olla ollut niin kuin kaksituhatta hehtaarinalaa sitten sitä maata siinä kierroksessa
ne on kaikki nykyiset Hassin kylän maat
niin ne on Hassin kylää ja niitä oli viisi taloa latoineen ja Hakuli ja Hassi ja Norola ja Torkkeli ja Syväsalmi ne on kaikki sitä Hassin kylää ja ne on siitä Hassista - lohkottu ja on vielä sitten muita torppia pienempiä ja mutta siinähän se on kotona talokin kyläkin Torkkelin maassa mutta Syväsalmi on kaikki kaikkiaan nuorin niissä sitten talonnumerolle tullut niin oli rengeilläkin vain oli kun isävainajallakin oli halmeitakin halmekin - tehtiin paloksi ja kasvatti rukiita palkastaan ja sanoi - hän oli sitten nälkävuosina paljon näkivät nälkää oli mutta eihän hänellä ollut leivänpuutetta kun hänellä oli niitä renkiyshalmeen - jyviä ja ei hän sitten ruvennut rengiksikään kun tuota hän oli kotonaan sitten ja söi niitä renkihalmeen jyviä mutta paljon oli semmoisia jotka kärsi nälkää ja olivat mutta ja äitikin sanoi olleensa tuolla sedällään Rauhamäissä palvelustyttönä niin sanoi tuota että sillä oli kanssa ruisvarasto niin hyvä että tuota oman väen ei tarvinnut syödä ollenkaan pettuleipää eikä mitään semmoista lisäjauhoa laitettuna kertaa kertajauhoja tuohon taikinaan että omalle väelle leivottiin aina puhdas leipä silloin mutta kerjäläisiä kulki niin kovasti että tuota kun niillä oli kolme hevosta niin aina täytyi olla koko talven yksi hevonen niitä kerjäläisiä viemässä että kun sinne Mattilan kylälle päin tai tänne Pihlajakoskelle päin kun oli pitkät matkat kyytiä ja tänne Peltolan - niin toinen kuorma oli tullut jo sillä aikana kun toiset vei niin aina oli se yksi hevonen täytyi olla kerjäläisiä kuljettamassa niin niille leivottiin sitä kertaleipää sitten tuota kun sitä viljaa ei olisi piisannut niin paljon kun aina oli joka päivä annettava kerjäläisillekin mutta hänen sedällään oli niin hyvä ruisvarasto että omalle väelle piisasi että ne ei kumpikaan nähnyt - semmoista nälkää että niiden olisi tarvinnut syödä mitään kertaleipää
no olikos sille ennen vanhaan isommat lapsilaumat -
no kyllähän niillä oli kerjäläisilläkin lapsiakin kyllä -- kyllähän niitä oli kyllähän niitä on aikoja - kyllähän niitä on nytkin - isot ja lapsiperheitä näissä tässäkin näissä naapureissakin onhan Rantalassakin ollut kymmenen lasta ja tuolla Kaakkolahdessakin oli kahdeksan yhdeksän niitä ja vaan tässä nyt - nykyaikaan ja kyllähän niitä on vielä ollut kyllähän Lehtis-suutarillakin oli tuolla Hassin kylällä niin sillä oli kymmenen lasta eikä ollut enää yhtään lasta - haudalle kun itse kuoli kuulemma
kaikki kerkisi mennä ennen
niin - kaikki oli mennyt jo niin että ei ollut yhtään lasta sitten enää kun isä kuoli vaikka oli kymmenen ollut
no - elikös se vanhaksi
no kyllä se aika vanha oli mutta en minä tiedä oliko se ihan yhdeksänkymmenen mutta kyllä kai se siinä kahdeksankymmenen kumminkin oli
no elivätkös ennen ihmiset vanhemmaksi kuin nykyään tai yhtä vanhoiksi
no en minä - kuullut heitä niin tiedä että niitä olisi paljon vanhemmaksi elänyt kuin nytkään
että ei justiin satavuotiaita ollut
en minä ole kuullut tuo Arvajan mylläri se Sandberg vanha myllärivainaja kertoi että tuota Iitissä hän tapasi kaikkien vanhemman naisen se poikkesi siinä torpassa niin se oli sata neljä vuotta vanha ja se paistoi vielä leipiä ja keitti heille kahviakin
niin
en minä ole kuullut puhuttavan sen vanhemmasta naisesta enkä miehestä siinä oli jo ikää
niin ne oli kun ne niissä kovissa kovissa olosuhteissa sitten säilyi
niinhän ne kertoi kun eihän niitä ennen ollut lääkäriä eikä mitään tuota semmoisia muistanhan minä sen ajan täällä Jämsässäkään ei ollut kuin näille kolmelle pitäjälle oli yksi lääkäri eikä silläkään ollut mitään kiirettäkään ei niitä käyttäneetkään vaan minun nuorena ollessani joskus kun minä satuin viemään jotakin ihmistä sinne omaa vaimoanikin niin ei siellä semmoista tungosta ollut kuin nyt siellä lääkärissä eikä ne on kaikki niin muuttunut niin se on toi rahatoimikin muuttunut täällä on nyt pankkejakin -- taitaa olla kuusi seitsemän kumminkin ja minä muistan sen ajan että kun ei ollut kuin yksi tämä säästöpankki alussa toimimassa ja sekään ei ollut auki kuin - aina yhdeksästä ja kymmenestä kahteen joka lauantain sen välin sekin oli vain auki toiminnassa eikä siellä ollut kuin vanha Palmroth sitä hoiteli ja ja nyt niitä pankkeja on ja siellä on ihmisiä semmoista se oli se rahatoimintakin sitten
no käytiinkös sitä noin niin kuin vaihtokauppaa
no sitä oli rahaa sitten aina joillakin rikkailla ja sillähän ne myi sitten noita talojakin toisiltaan pois kun panivat silloin huonona aikana sen rahansa hakuun no mistäs sen rahan otti niin se tuli talo myytäväksi niinhän se tämä Hokankin tuolla Alhon kylältä Juhola meni kun tuota se oli - Holmanpään seppävainajalle velkaa ja se pani silloin huonona aikana -- ottamaan pois ja - mistäs sen rahan otti tuota kun ei ollut pankkeja eikä sattunut olla ihmisillä se oli vain harvinainen jolla oli sitä kassarahaa
säilytettiinkö sitä kotona kotona
no kotonaan -- kotonaan säilyttivät eihän sitä mihinkään viety eikä se mitään korkoa kasvanut muuta paitsi kun oli saanut niin oli kassannut tähän taaksensa pussiinsa
oliko joku semmoinen erikoinen rahakirstu mihin
kyllä kai niillä oli joilla oli rahaa mutta sitä oli harva jolla sitä oli vähän mutta sehän onkin jo iso summa jos sitä nyt vähän oli joku sata ja tuhannen sitähän sanottiin jolla oli joku sata rahaa että se on rikas semmoistahan se oli niiden sen vanhan - ajan toiminta elämä
no ostettiinko sitä noin keskenään niin vaihtokaupalla niin kuin eläviä ja muita
no en minä muista sitä että niin ennen mitä olisi tavaralla tavaraa vaihtanut kyllä se minun muistoni aikana on tuota ollut rahavaihdossa mutta kyllähän se raha oli niukoissa mutta oli se sekin hommaa kun asikkalalaiset paljon täältä osti lehmiä ja kun ne ajoi Jyväskylästäkin asti ajamalla Helsinkiin kävelyttivät ja täältä kävelemällä elukoita Helsinkiin asti tapettavaksi ja syötäväksi sinne kaupunkiin
ajatella kyllä siinä oli
niin kesäkauden ne vei kai asikkalalaiset karjoja Asikkalan miehet jo minä myin kaksi mullia yksi Jaakkola-niminen mies Asikkalasta osti kun minä tulin tähän vielä siihenkin aikaan nyt kuusikymmentä vuotta takaperin niin silloin vielä ajettiin ajamalla lehmiä Helsinkiin täältä
se kesti varmaan kauan se
no no viikkokaudethan siinä niillä oli aina ne määrätyt paikat missä ne - piti yötä syömässä ne lehmät yöajat kesällä
niin niitä piti varmaan olla niin kuin määrättyjen välimatkojen
niin määrättyjen - tuossa on sekin määrä koska Suomeen on perustettu postitalo ja se postikuljetus
tämä on kyllä hyvä tuo vanha virsikirja kun siinä on kaikki eikös siinä ollut jo postillakin samassa
ei siinä ole mutta kyllä siinä evankeliumit ja epistolat on joka pyhälle ja rukoukset joka aamu ja ilta tuossa semmoista se oli mutta kyllähän ne oli nuo kyllä ne oli nuo metsätyökamppeetkin kyllä ne oli niin huonot ennen kun niitä kankien kanssa pelattiin noita tukkipuutkin rekeen ei niitä ollut saksia eikä semmoisia rekiä kuin nyt nykyajan miehet ei lähtisi enää ajamaan puita ollenkaan semmoisilla - vehkeillä
no siinä tarvittiin kauheasti voimaa sitten
no kyllähän se kangilla kun toinen pantiin kaustalle toinen ja siitä pyöritettiin ja siinä oli puupölkky sitten keskelle rekeä köytetty ja siihen puu puut sitten mm
no yksinkö te niitä ihan yksinkö te ihan niitä saitte siihen
no yksinkin ja kyllähän niitä oli aina isävainajakin oli minullakin vänkärinäkin ennen kun nuorena nuorena ollessani kun minä ajoin isävainajan hevosella kaksikin miestä isompia puita täytyi olla ottamassa mutta niillä ne suuret puut ennen metsistä pois vedettiinkin niillä huonoilla vehkeillä
eihän niitä enää varmaan niin isoja olekaan
eihän niitä semmoisia parrupuita ole joista veistettäisiin suuria parruja